Fasa anggur ra, fasa bulog a, fasa gentong a, fasa kuas roti ra, tura fas raskin a. Fasa ra ira taka tura fanga la tela matelas ababis. Taka i tura ikan singekar a matelas, rakan-rakan a fanas-fanas a, dafi-dafi ra le. e datamba tura ikan tuntunu ra dawei tura ni maresan, makangil ra, sira oca wa, le taka i mi matelas i mo, kiti me takarja le tamuli me tarasa talemata kita, tasow le takifit kita fun tawotu ira tarasa ni matelas a tei ira fasa tura ika a. Bot teifua, damba tura utan a waluk, kiti me utan ulang-ulang a, utan iwa dawei tura komor-komor ra, tura torung a, komor-komor ra tura torun iwa tasufi ni likit a sebi le Tabaras tura ar oca, le tarorat tawei mamafun, tataru wa pang sa abis ira utan a kol walu tabaras ile tasit-sit tatotik wa utan komor-komor a tura torung a, utan kangkung a tur kunggi ra waluk fanda tabaras i barsisi le tataru wa tura utan woun isi le taloli kacang, maresan tura sira ra, tawei nalus le tataru wa tura utan a tawakar makangilu rafora wa. Tawei wa toompat sa le, taka tura ikan tuntunu ra i sa te ni matelas a naresi taka manuk tura fasa ra waluk.